घोड़ा और गधा मा कई अंतर छन। घोड़ा कू चेहरा लम्बू जबकि गधा की पीठ चपटी होंदी। घोड़ों का शरीर पर छोटा बाल होंदिन जबकि गधा का कान लम्बा और मोटा होंदिन। घोड़ों का खुर बड़ा जबकि गधों का खुर छोटा होंदिन। घोड़ों की पूंछ लेहरांदी च जबकि गधों की पूंछ गुच्छेदार होंदी। घोड़ा इंसानों का प्रति सहनशील होंदिन। घोड़ा एक सामाजिक जीव च। घोड़ा थें प्रशिक्षित करनू आसान होंदु। वू कई तरह का काम और ट्रिक्स सीखी सकदिन। वखी दूसरी तरफ गधा डर का मारा जमी जांदू।